Passiq tegeväq näütüses säänest asja, et kuq sa läät reisile, sis na õkva tiidvä, et kost maalt sa perit olõt. Jaa näütüses tuu või ka näüdätä, et kas sul om iks õigust sinnäq maalõ minnäq.